איה, התאעלים הוא אלאסאס, כחאל אלג'דר דיאל אלשג'רה, בגדירו קנבקו בלא פקרה, בלא פהם, בלא ת'דיר, התאעלים קיסעד אלנאס יערפו אלחק מן אלבטל, קיעלםהם יעישו מעא, ויכדמו מן אאג'ל אלוطن ו אלאנסאניה, בלא תאעלים אלמוג'תמע קיבקה פי אד'דם, ו אלת'ייר מא יקדרש יג'י ממנו.